Ngushada yu sai giya ajau baru damai ka ta ga ku ija anayi anu ngusha min giyu tsuua agu bandam duhama giya apluri taga ku iju anada koba ya guri manuyu asinyan maja du dunama giya suka ayi sun giya iviri su ban ma shabigiya likafani giya ku mdu ahudana duri ku uviyi ku ubichi abashi kimiban min giyu usawa achu uduniya. Duna giya apturi dunama apturi duwama apturi naya asinyari dandan nyu amulari naya amuluri kukuli abau ku ban dam dunama ayi suwa ayi mai naya ashiri achali ayukudu achal ayuhudu ba ngusha iju afubarka anu ngusha ku iju anayi sa’a anu ngusha ku ija anayi lagu anu ngusha ku iju apahuna da lagu ku ija apahuna da lagu apahunda lagu yu su dunamu giya apturi su ku iju ana iviri inda taga ku iju anada muluri inda yuk o mdu ngu agari yu aga danama ga nu aburi kiyuna aga su kaza abaku ngudufayu adiyi yu aya kuku mai Taga kiya anu asukanda ku iju amchakuri duna iju amchakuri dunama jan giya adiu jan yiya achu iju amchakuri dunu ma jau giya uw dunama ayi suwa aragu ban dam mai abiri kiya aia mulusu naya ahuluri dam naya ahaluri naya asuku ma viyi akudu kunaga akuba naya asuku iva viyi akudu kunayu akuba sai duya abiri amul anwadi abiri kinu naya aguri sungu alari miya ungudu faya ala danwa mai dunamaryu apturi ban dau dunamunya apturi haga ku iju anayi sala anu ngusha ku ngushaya ki naya asuya jan du naya apaya bam dam ngusha ki naya asiya jan dumur apaya aban ku dam abashikumai dunamur ja asuwa ayi mai ngusha dunumur ja ayi tsuwa ayi ma dunama aptari dunama apturi ngusha taga ku naya akidu iju anu ngusha ku iju ara lapiya ku iju ananda lapiya mjeyi nga amtu ku iju anada iviri poda dachi ngusha du abashiki mai suyi giyu bathka duba ban mai ngusha jau giya achu dam ngusha a jau giya iviri gode iju iju afuhalha anu iju iju afuproka anu ngusha ja diyu iviri chu.